ये सुप मिठाया खानों चाहे विदेश्यों में ते चाकलेट उठ बनों। पर हमरें चाहे मिठाया बनों। ये सेकी गुलाब जामों, जलेबी, रस, गुला, काजु कतली। रस मलाई ने अली <hesitation> घीवर ने फीनी ने ये सब हमरें चा बोने ने। हमरें चा मानसी ने खाने भी पसंद करे ने ये मिठाया। हमें गज़े खाने भी चाहे ने हमरें जान ये चाकलेट ने ये सब ने विचाये ने ये मिठाया सुप खाई।